ما تخافيش كل شيء يكون تحت السيطرة، والطيارات اليوم جدًا آمنة والأمور كلها محسوبة، وإذا حاسة إنك متوترة حاولي تاخدي نفس عميق وتشتغلي على الاسترخاء، عشان تكوني مرتاحة أكثر.